ह्र्युं रंग मेरा खातिर प्रकृति शांति और तजगी कु प्रतीक छ। यू रंग डालों और घास की हरियाली सी जुड्युं छा। जब भी सावन कु महीना आऊं दु छ स्त्रियां हरे रंग की चुड़ी और हरे वस्त्र जरूर धारण करदी छ, जु जीवन और विकास कु एहसास क्रोंडु। हरिया रंग दिखिते मेते सुकुन और संतुलन की भावना मिलदी, जन की प्रकृति वातावरण म मिलदी छ।